<hesitation> كان في سحب على جهاز وأنا دخلت في السحب، وما <hesitation> والله ما كنت مسوي حساب بس <hesitation> دخلت في السحب وخلاص، وما أناظر إلا يقول الرقم، ويطلع الرقم حجي، وأفوز بجهاز آي باد ذاك الوقت، كانت هذي المرة الوحيدة إللي جاني فيها حظ في حياتي كلها، أخذت حظ حياتي كلها في هذا الموظوع، لا أكثر ولا أقل الواحد كان يتمنى يكون له حظ أفظل من كدا، لكن الله المستعان.